Jadi injo tradisia ri kamponga, nu ni pertahankang nga kamunnina, e pabbuntingang. Injo sakral injo. E tuddangang, punna rie' tu anu tu kamataeang. A'dingingi njo punna nganui pole, punna hambangi kamponga. E tuntama ri balla', <hesitation> apasse injo arenna? Iya ngase injo. Jadi e punna tu <hesitation> dingingi njiyya, injo <hesitation> anu njiyya, tradisi nu sakral kalea' minto' injia. Injo punna nganui, punna nu hambang-hambangi ni sa'ring kamponga do. Punna la ronta'-ronta' isse kamponga, atau punna la pemilihang kepala daerah ki njo. <hesitation> appakunjo injo anunna <hesitation> apasse injo arenna? Injo ri lakukang. <hesitation> rie' to' biasa ri kamponga ri kua pesta paneng. Injo pesta panengnga, <hesitation> punna maing taua anyangki atau sebelum taua anyangki atau sebelum lattanang <hesitation> rie' to injo anunna e tradisi na. <hesitation> biasa kumpu'-kumpulu taua e numainga ri anu do, ri lamung. Nampa nu punna la la nampa maki nattanang. <hesitation> mulare lamu'a daera ngase injo desa salamakerrena do. <hesitation> salamanta bare balla, <hesitation> punnala' lappa satoa, sasalawatoppale towwa. Punyyo aseng injo, injo punna <hesitation> ania <hesitation> apusu' nyoenna panaruttu kamate anga' danga <hesitation> <hesitation> waja injo re' anu'yya, apa siyya <hesitation> dumpieja <hesitation> kunjo po pullana keluargaya do' anunna, anunna injo toro anunta punnaa lamperi anuyaa wii to re' rahna.